<noise> hoi solot gena ngone oro ena ma kunci, rasi kare ngone so masusu kunci toma solot ma tuso, rai ngone yo fri ena, rai ge ena maha ho tomoi hoi ma. <noise>